<hesitation> Ara-dalàgna ve hono mihinan-kena? _x000D_ <hesitation> Ya ara-dalàna izy raha ohatra ka voaaramason'ny veterinera, satria zany monko arô le asan'ny veterinera hoe magnaramaso, agnatin'ny anjara asan'ny veterinera zany zany hoe magnaramaso le hena avoaka amidy a bazary, raha ohatra ka ara-dala- ara-pahasalamana le hena de ara-dalàgna zany fihignagnana ananjy, fa raha ohatra hoe le biby misy aretina nefany sady sy sy narahin'ny veterinera maso dikan'izany sy ara-dalàgna de sy ara-dalàgna zany izy amin'igny fotoagn'igny.